मैं गाना गाना सीखना चाहु। गाना एक ऐसा कला है। जो अपन मन के साथ सबके मन ल मोह लेते । आज कल गाना गाए में बहुत स्कोप है। गाना गए बर कोई इतना कपड़ा के जरूरत नहीं पड़ेल। और सिंगर मन भी कोई के मन ल मोह लेहेल। और गाना गाना इंसान कोई भी उमर में सिख सकत है।